<hesitation> Azafady e ngah madamo a, sode misy afaka agnanaovana kômandy hafa fa karaha sisy antognona anah si <hesitation> tiserta togna nefany tiàko nefa paoziny mban'ny mban'ny lokony mban'ny saisary amignanjy, sao de ngah afaka mikômandy hafa de amboarina si fa atao modely unique si zagny gnenahy fa sy sisy antognona anahy raha itogno.